أما عن الرياضات التي أحبها لكنني غير جيد فيها وسيء فيها، هي رياض كرة السلة التي لا أجيدها إلا أنني أحبها كثيرا جدا.